E̱do̱vo oka na no̱ are se monday na igho̱jo̱ enegbabo̱ me̱ rro̱ kpama ma te ru emo̱ na te̱te no̱ no aye me̱ be ha the e̱be̱ nayo̱ me̱be ho̱ emo̱na rite igho̱jo̱ ezeza gbabo̱ma te kpobo istomai no̱ o̱rrọ obo̱ edhere ndc no̱ o̱rro̱ nomba ipbaje̱ thueki na inaje te obei maje̱ kai orereno rouie isto̱ aje kuiwurai ho̱ mete̱ rro̱ machine me̱ woae̱ kpoho isukulu ojete aye me̱ teje the e̱be̱fiho̱ cular kai o̱no̱ a re̱ jo̱ obei re evao owuvo aje̱ re a je̱ close no igho̱jo̱ esa me̱ teje niyaii woae kpozi igho̱jo̱ ene me̱te̱ me̱te̱ je̱ kai ibredi avo̱ mineral re evao igho̱jo̱ ene ma je close no evao igho̱jo̱ izii mate je̱ gbe gavvi ma te̱ to̱ evao aso ma te kie̱ze evao igho̱jo̱ ikpe gbabo̱ me̱ omame̱ na me̱ te̱ dhe̱. Kpoho̱ oreme te kpozi evao igho̱jo̱ kpegbo̱vo̱ me̱ te̱ ho̱ no̱, mete̱re ore no mete kie̱ze̱ evao igho̱jo̱ kpegbive̱ e̱de̱ avo̱ive̱ jeruo epovo na re no me̱ ta evao e̱de̱ asosuona ere maru rie̱re e̱de̱ avo̱ esa mate kpohi ole̱ ma kpama evao e̱de̱ avo̱ esa evao igho̱jo̱ eneisoi mate̱ le̱ no evao unoke me̱ avo̱ uviuwou me̱je̱ le̱no ayeme̱ te̱mu e̱be̱ ho̱ ethe me̱ te̱ ke ria otewhu emo̱ na je̱ rowojze ma te hweve uwou na ma te vo ame maje̱ ho̱ kpobino mate kpoho̱ obo̱ isto̱ emo̱ na je̱ re ore kpoho̱ isukulu no irioke na mate kpoho̱ ole̱ emuore seba evao e̱de̱ esu oka na keme ichoche isiemea me̱ re̱ nyei jo̱ go̱ o̱ghe̱ne̱ maje̱ le kpozi na Igho̱jo̱ ikpegbo̱vo̱, igho̱jo̱ kpegbive̱ gbabo̱ ma noicho̱che kpozi me̱ te̱ jo̱ ofe̱ ofia na rite oke no̱ emo̱ na isukulu raure̱ ro̱fa igho̱jo̱ esa nyei wo ae kpozi no a te re ove aje̱ re ore no me̱ teje̱re rai me̱te̱ je̱rere ma te̱jo̱ rite igho̱jo̱ eree aye me̱ reti kpobo uwou nya the e̱be̱ owo̱wo̱ gbe emo̱ ive̱ jo̱i me̱ avo̱ emo̱ ive̱ jo̱ ma te gbeyo̱ obo̱ isto̱ ritr igho̱jo̱ izii gbo̱ abo̱ mate tu kpo ma je te obo̱ owou nomaje̱ re ove no, ma je̱ ho̱ no ma je̱ le̱ no are̱ nyei ke e̱ze̱ me̱ omame̱ me̱re̱ gbe jo̱ otafe rite igho̱jo̱ ikpegbo̱vo̱ gbe abo̱ e̱de̱ avo ene, no̱ o̱rro̱ e̱de̱ avo̱ ene oka na mate̱ vro̱ evao, e̱de̱ yena te̱ rro edeki, ma re kpoho̱ ejo ma je̱ reore iriọke o jẹ the e̱be̱ kpobi no ma jeru oware kpobi no ma re kpobo̱ isto̱ emo̱na je̱ re kpoho̱ isukulu no, aye me̱ te kwa egwa rie̱ ote kpoho̱ eki me̱ te̱ ro̱ machine ro̱ dhe̱ egwa rie kpobo eki ro̱koime o̱vo̱ te̱ vro̱ obo̱ isto̱ beze̱ eki boo oke no̱ a tu kpozi a je ti kpozi, emo̱ me̱ je̱ kpozi me̱ re̱ te kai ore uvo re nome̱ te̱je̱rerema ti je oke je te ugho̱jo̱ ezeza gbabo̱ mete kpobo eki nyaiwo̱ ayeme̱ kpozi ava̱ egwana isiava kpozi e̱de̱ avo̱ ene ote ma te te obo̱ uwov evao oma igho̱jo̱ eree gbabo̱ evao e̱de̱ yena. Te obo̱ uwoh mai no, ma be weze̱ mai kpobi na ma te kie̱ze̱ maje̱re no je̱ le̱ no mai kpobi ma re kie̱ze̱ e̱de̱avo̱ isoi obo̱ icho̱che̱ mai ma re ro ru ewuhre̱ class a re sei ewuhre irio̱ke. Igho̱joo̱ ihre̱ rite igho̱jo̱ ezeza rite igho̱jo̱ ihre̱ me̱ te̱ nya ma je ru kpobi no, ma te kpobo̱ isto̱ me̱ o̱vo̱ nya e̱de̱ yena aye me̱jo̱ obo̱ uwoi a te rro machine kpobo̱ isto̱ bru rai a je̱ ru no ate <hesitation> e̱de̱ friday na emo̱ me̱ re kpoho lecture a emezaeive̱ me̱ keme me fi rai lecture no̱ a wuhre igho̱jo̱ igho̱jo̱ ihre̱ igho̱jo̱ o̱vo̱. Isukulurai ro̱ fa o̱ je̱ fano me̱ re̱ waoe kpohi lecture obo̱ omouutotu. Igho̱jo̱ iso, me̱te̱ nyai woaeno obo̱ lecture zio̱ obo̱ isto̱ maje keria te igho̱jo̱ ihre̱ gbabo̱, ma te kpobo̱ uwou nya the e̱be̱ me̱ avo̱ o̱mo̱ o̱vo̱ jo̱ mate jo̱ obo̱ isto̱ oke je te igho̱jo̱ izii gbabo̱ ma reti kpobo̱ uwa, ma je te obo̱ uwou ma je̱ re̱ are no mare kie̱ze̱ me̱ omame̱ me̱ re̱ dhe machine kpobo ore eiiao aso yene ugho gve rre ome̱ obo̱ho̱ me̱ re̱ dhe̱ opa evao aso yena rite igho̱jo̱ ikpegbive̱ gbo̱ me re te̱ ti kpozi me re kieze evao igho̱jo̱ o̱un me re kie̱ze̱ e̱de̱ avo̱ ezeza je ruo ere o̱vona e̱de̱ avo̱ isoino̱ o̱rro̱ e̱dijala na me̱ re̱ kpama evao igho̱jo̱ ihre̱ gbabo̱ ihre̱gbabo̱ ma re mu egago̱na ho̱ egago̱no̱ ma re̱ go evao iaeme ci mai no̱ ma rro̱na. Oghere ivne ero iyibo igho iherte ighojo ikpe ero soko ighojo ikpe te ighojo kpegbive gbo abo so ero iso ero ere iyibo na eye mere nyq ate kuho evao ighojo ikpe iminiti iso me re ti kpobo uwoime aje ru no me ve je ru obo uwor fo kpobino me ruere hu ikpegbovo gbabo me te ti kpobo isto keme eki oye mere tho obo isto ma te je ze te owowo mateti kpozi make kpozi mate ho ho mare kieze ere mare ra evao ede ososuo rite ede avo ezezq ore kuho evao edevo oka yona